<hesitation> כ'וואלט אנגעטון א פראטעקטיוו באדי סוט אז כ'זאל נישט באקומען קיין טיקס אדער ביסן פון שלענג און די מינע זאכן. כ'וואלט מיטגענומען פעפער ספרעי און גאנס, מער אזויווי טרענקווילייזער גאנס, א טעיזער מעיבי. <hesitation> אפאר זאכן סתם מיך צו באשוצן פון גרעסערע חיות אדער קלענערע חיות. כ'וואלט מיטגענומען עסן כ'זאל קענען ווארפן עסן און די אנדערע וועג אויב איך פיל נישט סעיף.